Toetrandra baka giresy ndreky zen̈y manana toetran-dra meteriany izy, koa fa <hesitation> andro meky koa fa andro meky zen̈y izy mafana ndreky meky. Koa fa hivelany ndreky izy <hesitation> malefaka zen̈y afanana nazy ndreky <hesitation> lay matetiky len̈y fo.